Hip-hop wonta kala gimiiji ɗi mi ɓuri yiɗgo gam hokkuki hibaru goongajun, kesun nder gimi. Gam piyanɗe tedduɗe, naftirki e halaaji cemmbiɗɗi nanguɗi jamanuure e fina tawa gam tiigaaki e ettuki adunaaru.